﻿ <hesitation> lemma ƙwakeiƃi turaninou kezino ƃam 'yanati ku amna amu ganɗra ilahninou kuɗingiya funtana 'yasi, zana gabi akata 'yasi, Dambana ƃanyi, titakan afti, asana tabi ku bakati, ku ilena a inji kaɗa-kaɗe, 'yastim sawa ma waɗa mudetu mu'ewaɗa mutai kafin bice azahar Ndala riya na yintu dagaɗet <hesitation> talaka na wahala ayam ƃatama shanamku yauwa men mbadi ma'ina waike cawe <hesitation> ɗan uwani ka hakuri ka cawu ɗan uwaka hakuribai ka kalekau zafi ma ɗan uwa ka kaleka zafi mba tingentaku ditama ƃi inabai gara Ndgei tunda jarabuna muku 'yona addu'a Ndagei iletum saukima menyin, Ndagei iletum falalu ma menyin kuma Ndagei barmu mbadi ma'aina Ndagei barmu lafiya ka memand mbadi mah'ina ka iyaletum kuma Ndage 'yawantemu rayawaiyi, Ndagei shiryatemu, Ndagei setetimukayi, zafima duniyama dar'ya'yam Ndagei tagayyaremute, Ndagei kuma kwashe mu, me mbadi 'yu zafi Ndagei iletum sanyi abaiyii, Ndagei barmu lafiya ka iyaletum yauwa ƙwakai, kezinou, tamakim gid wayan suku. ﻿Oh! anca kic'yam mudoka ina addu'a a rayuwa tumu ka bakar-kare ka falata gid muɗawe men waɗi kada mu'eh bam-bamcibai ka juna tum <hesitation> waike cawe zafa'eh ka farin ciki saboda mbadi duniya denetumsa canjine ai cawan “yaka kicabai amma anca wahala shaka lauke kalauke ka mendo ka mizi ka lewii, lewiba lawan sakau tadu beluma mentaka fauma duniya a anca kica'an cawan buhu ma sawa sile ba <hesitation> anca kaicayan buhuma sawa sai ka mesu dibbai-dibbai ka bare barka buhu waɗi, buhu waɗi do tinaka gamyema eka satibai wahalasha ka kare-kare.